Kied ke etu mban emi anamde uwem mmi ndise ndide mfin ami edi nne mmi koro nte mmi akpade ọkpọñ inñ. ndi eyin isua inañ. Nne mmi eka emu amamde iun emen min akama obuk nnyin ada nnyin obo ufen ada. nnyin oduk ikod nnyin inwana idem isiketan isip ibim mbak nnyin inyene se nnyin idiade, ibim eti. etiene nnyin obo ufen ekud ete ke nnyin imeka nwed ete ke nwed edi akpan mkpo ke emj inio mikekaha. ke ndito ana edika. Nne mmi ke efuri efuri uwem mi eka emi amande min onode mi eba nwap edi owu kied. enu me nkemeka ndifo koro enye anam min ndi se ndide mfin anu ke ebede oro menyene mme owu mfen emi. nte nnyin nkoide nde, ndibuana ma mmo mmo anam mi nnyin ntiene nkud uwem mi ke akpana kied ke etu. mme mbin oro edi Barister Dr Ennest inyang emi edide ekedi ati ufan nni ini oro Ete mmo amanyin enyene. ukeme mmo abak aka nwed ini nyemde ndika nwed enye edi owu enu edide editie ma ami ke isoi iwa. ke isọi iwa ete min nwed eke aka akaka mi nse ke ukuud? Ami nnyin nkere nte mkpanamde koro ufọk nni. nkekude mme andikpep ikewakke oro edi mme uicha ikiwakke ete min se unamde edi ke eyinọñwọñ eyemde. ndika eti nwed ana ekuud mkpo enu adide andikpep ededu andikpep idukhodu enye ekeme ndikuud mkpo oro mkpo oro anwaña e enye edi owu kied enu akawamde. ndikud nte ke ɛe ami nnamde oro iyefan ma <hesitation> ami mme mbin mfen edu mmo esak eti eti ke uwem akin ami Nte idem ufọk eke ntetie mi, Bishop/professor U. U Effiong edi owu kied nko emi ami <hesitation> idi iditin inno. nnyin ọdọhọ nnyin. mkkud nte mo idude nu koro anye iyem ndino fin mbuk uwam nsie nko owu idọhọ fin ke ete ake ke se. etinde enu ke ete emi ke etin abaña unwnimke unmukemeke unim. Enye esidọhọ nnyin ete du uwem eke. nte koro owu ndime kied idọñọke mkpọñ. Nnyin ete ke nte Abasi asañade ọdiọne mfin anu ke oworo edieke. owu onyuñ anwanade ndinam uwem nsie etie nte eke Bishop professor Effiong Abasi iyedioñ owu oro nko. ukem ukem min owu awak o awak tutu mone owu ke uwem nu edi ifan oro onyun edi se mkpenyun ntinde.